Osht shumë e rëndsishme që t’rijt me shku në studime ma t’nalta në univerzitet për shkak se i nimon me njoft, me gjet’ vetveten, me msu sene t’reja. Me njoft njerz t’ri edhe me përjetu ni botë tjetër prej asaj që u msu me përjetu deri n’qat moment. Osht ni mundsi shumë e mirë për mu njoftu me botën ma shpejt.